أرى أن أسد هو أفضل حيوان يمثلني، لما له من قوة وجراءة وهيبة ولا يخشى أحد وأنا كذلك، لا أخشى أحد في الله ولا أخشى في الله لومة لائم.